بأحد الأيام كان هناك شبح يعيش في قصر جديم لكنه كان يملك سر غريب كان يخاف من الفئران كل ليلة عند غروب الشمس كان يشعل الشموع بالجصر سكان محليون كانوا يعتقدون أن الجصر مسكون جاءت ليلة هبت عاصفة شديدة وأطفئت جميع الشموع فأضطر الشبح لمواجهة خوفه بينما كانت ظلام.